الإجازة المفضلة عندي هيا لانوال علاش نستمتع بيها باسكو فيها وحد الاتموسفار فريمون سبيسيال تحس وحد لابي وحد الكالم و الكليما يكون فريمون شباب بارد كلي تو ابارفي تسما على جالها او كور دو لاني نستنا لو فانت كات ديسمبر باش نحتفل ب لانوال